Jwi'n re jwa'n ta mbesxa tradiazyon disxtila per jwa'na <hesitation> jwa'n nzynumena nabay ncheya ze nak re chokuan lymen re niy re este xe nak este laj naya mbrid ndab este ncheya, tozant mbes mena' <hesitation> per ncheya na par- par na par men- men lazna jwa're ntelazmen re xa nguja', mbay na re xa tija' na ngoz nui'na per nayana xa bana nto chanxa pues zi men ndiy ze naze mboz- mboz nuy taney nabay, mbay naya na ndebe re jwa'n ndole mbesxa mbere re jwa'n thib lad ndole komparza ncho xijana ndoguz noy nabay, taja nday per jwa'na taga naka bay nchemena porke na le- le thi tiemp ndote tiemp ndoze mbayna re men nzy nugamen chanmen taja ndamen per taja ndojoxa zija na yana per nayana re xe nak rega or xe nak mbrid ndab naya mbesna xa nak chan tozanta nayana, nera ngeta zerbesna naya zerbes ngo mes pur jwa'n lo tij ngolo mes per- per kuan limen tin jwa'naja nzinumen bay, mbay na re xe mbesna lo'o ndogoza asta lara re este xomod ndyomen chomod ndo dismen nguy izyek men xa ndyemen xa lar nchokmen re pues naya rey ndo ze pues pol tiempa na per re xa goxna tana kasi nabinta lar xista nkaxa naya re men ndebe nayana jwa'n nara nokmen chopa, tsona mer zapa nokmen ndenumen per naya tamod nak zamen pues jwa'na jwa'n nakxe mbesna tradiziones ba ndozey.